كنفضل ندوز ليلة فقمة جبل غيكون واحد المنضر بنورامي غنشوف الويدان من لتحت غنشوف الاشجار غنشوف الطبيعة الخلابة غيكون واحد لاكتيفيتي زوين انني نتسلق الجبال و نوصل القمة ونرتاح و ندوز ليلة هذا غيكون وا حد انجاز عظيم بالنسبة ليا